मैने यार तुमिय कितनी बार बताई है जा बात की के हाँ दोय साल मरे कान्हा बेगर गए लेकिन बाके बदउ तुम मोए हर बार पूछतो के सोए साल कान्हा बेगर गए। एक बार बताये दै के भैय दो हजार सत्रह में एक साल बिगड़गो, बाके बद दो हजार बीस में एक साल फिरेउ जै बात के पीछे परेोए के कान्हा बिगड़गो कान्हा बिगड़गो। कम ते कम दश ते बीस हजार बार तुम्हे मैने बताये दयो, के भाई न्यु बिगर गए जो है मेंये दोय साल बाके बदउ पीछे पर गए हो। अब ठीक है अब तो बताय दैी अब चुप रहियो एक आाद साल काज।